Allor <hesitation> 'a vit sicond me diventa, può sembrà a finale che più si invecchia, però secondo me più si invecchia e diventa difficile 'a vita, però dall'altro lato cu l'età arrivan tante responsabilità. <hesitation> Esperienze, decisioni complesse. <hesitation> 'E persone secondo me devono affrontare le sfide no? A volte più si invecchia e più si sente no? Il peso del tempo in quelle cose che si fa, però t' pozz dicere ca secondo me l'invecchiamento porta pure 'na maggior sicurezza, 'na maggior saggezza no? <hesitation> Cu l'ann mparà molte, tante lezioni 'e vita no? Che possono aiuta a vedè forse 'e cose cu 'na maggiore prospettiva, co più calma, co più maturità. <hesitation> La vita sicond me s' <hesitation> pò diventà fors pur chiù semplice no? Pecchè si imparano 'a da meno importanz 'e cos sicond me. 'Na volta forse, quann si chiù giovane t'appelli su tanti cos, no? Anche su tanti piccole sciocchezz, però cu l'esperienz 'e vita tu pò impari 'a da meno importanza e s'apprezzano più tanti mument e tutt sti cos cà. Quindi <hesitation> secondo me, no, secondo me quando ci si invecchia non <hesitation> no non, comm era? <hesitation> Non non diventa 'a vita chiù complicata, anzi secondo me diventa chiù leggera con il tempo.